There are different different languages in liberia but man like me i’m from ley bassa ethnic group and my wife is from ley grebo ethnic group as a child coming up my parents always spoke my dialect to me so I can speak my dialect my woman too her family people use to speak leh dialect to her so she too she can speak ley dialect to my children neh I can say we speak three different languages in our home I speak bassa to ley children neh some mor neh can hear a but you know our children neh we get this time ley living ley american life ley don’t value dialect but yet and still we can speak it to dem for dem to know leh root and to know where play ley coming from I can speak ley bassa to my children neh and ley can hear a and respond to me my woman she can speak ley kru to dem ley can hear a and respond to us and ley third dialect we can speak is english, english pah everybody can speak it ho our liberian english la ley main one there All lor all in ley family can speak la dialect call english yeah even ley children neh book ley learning to school la english leh teacher neh can teach neh with but for our local vernacular la two different vernacular I can speak to ley children neh we can speak bassa and kru to neh and all my two children neh can hear our dialect both from I ley father side and ley mother side yeah we speak english on nor normal occasion and as a famorly when we together we speak our native dialect to our children neh which is bassa and kru.